<noise> amaisa manonu <noise> vivona umunu uilya pavunonu, avana vamwene <noise> viswala vunonu, valininyumba mbaha. Vapambile inyumba javene jilinavaova, <noise> ipmaka jiivutira avanu. <noise> Kwahiyo inyumba javene jiva u- nyavalinavo <noise> uvugomvi, valinimutuka, kira kinu munyumba mwikili virya viswala vunonu, <hesitation> avana kila kividovi ukuvapele unzazi vavene. <noise> Ikuvapela avan u- unzazi <noise> vananuku ukuvomba ikinu numamagi, nibela nu <noise> vivomba voni. <noise> kwahiyo, <noise> yaani naviwesa ata ukugombana, yaani vitama kwa amani. <noise> Avana navene vipatana vibea <noise> kusyule, visoma vunonu vibea kukanisa, <noise> kwahiyo yaani vipatana voni apo, ata ata ukugombana munyumba najiwesekana. Viva ni amani kwasabu inyumba jivie amani <noise> jene. <noise>